Sen, fuan, fopis, fats, ngim, aunom, fits, jian, sia, safunu. Safunu na isen, safunu na fuan, safunu na fopis, safunu na fats, safunu ngim, safuna aunom, safuna fits, safunu jian, safunu na sia, tangau, tangau isen, tangu ana fuan, tangau ana fopis, tangau ana fats, tangau ana ngim, tangau aunom tangau ana fits, tangau ana jian, tangau sia fopis safunu, fopis safunu isen, fopis safunu fuan, fopis safunu ana fats, fopis safunu ana ngim, fopis safunu ana aunom, fopis safunu ana fits, fopis safunu jian, fopis safunu sia. Fats safunu, fats safunu isen, fats safunu ana fuan, fats safunu ana fopis, fats safunu ana fats, fats safuna ana ngim, fats safuna ana aunom, fats safuna ana fits, fats safunu ana jian fats safunu ana sia, ngim safunu, ngim safunu ana isen, ngim safunu ana fuan, ngim safuna ana fopis, ngim safunu ana fats, ngim safuna ana ngim, ngim safuna ana aunom. <hesitation> fis savunu ana jian. Tangu isen, tangu fuan, tangu fits, tangu jian, tangu anafits sia safunu, sen safunu ana isen sen safuna ana fuan, safuna ana fopis, safunu ana fats, safuna ana ngim, sia safunu ana jian sia safunu ana fits